Saabun nu kaa wunduŋuroo nu kok dukan nun ner trakan naran dreketii kijak maan̰ii wuukan keynu wukee, wujaa dreketuu nuŋgu dumnaanuŋgu lal sun taŋ naanuŋgu kijak saabun nu kaa saabun wikee tindii, saabun enjii tindii, saabun oomo tindii, saabun daraadin tindii, saabun zaman nan kaa, saabun hasa nan kaa, sawa wan duman teke teke wi. Saabun nu kaa too mal win̰aa tindii, too mal waŋan̰ tindii, too chadar nayaw tindii, mal nu win̰ar nu kaa isilii kanaanun lii tindrii, saabun nu kaa too nimiree tindii too umbas naa tindii, too hor tindii umbas naa dreketuu kijak wirkaa enjii nun turŋasandi, dreketuu nugu harba kaa tiri, hor nu jaa drekee nu kijak zoŋoo nu sasalaa tiŋgisi. Saabun nu kaa too kasii naa dawaa tindi kasii nu wukar nu nelses ti. Oomo nu jaa fuluu nir andaka dreketuunu hor nindiŋisii ti kijak worgoonu adil nir ti. Saabun nu kaa tiŋ enjii hor ti day enjii saaniyen naa, fooroch naa, gulee naa, tamadak naa, pompik naa, tiyok naa, enjii yak wey ardiyen ner niŋsernu, marat ardieen wujaa melee andaka tiŋ enjii nu layaa tiŋ sera saabun nun fuluu tirandi, annaa tika saabun wey misil hor taanu enjii nu fuluu tuyok naa nokoy taanu fuluu tondroŋtee ti, foorach naa taa nu toroŋ tan, kay wikee nu kay too enjii layaa andaka kay toonu lilituu tiŋgisi, kay too kukuytuu tiŋgisi, kay too lasak tire, annaa tika saabun nu kaa annwaa tenen lolii ti.